ניין, ס'איז נישט עטיש צו ניצן טעכנאלאגיע צו קאנטראלירן די וועטער. די וועטער איז געמאכט פון גאט, און ס'איז מ'דארף נישט ניצן טעכנעלאגיע דאס צו קאנטראלירן.